في الغالب بتكون حتت جبنه و عيش بلدي من بتاعنا العيش الشمسي ده وووو قرن فلفل أخضر وكباية شاي ده اغلب الفطار بتاعنا بتاع كل يوم يعني، ممكن يوم يهيف نجبو فيه سندوتشات طعمية مثلا او ساندوتشات بطاطس بس في الغالب بيبقي حتت جبنه و عيش و بناكلو طبعاً الفايش بتاعنا